Fanazava tsotsotsy mo- momba fomba fiasan'ny miliña fanjaîraña koa zañy. Misy fanjaitsy loa da fanjaitra iñy ampidiran-teña kofehy fanjaitry. Amizay avy teo no fa ahodikodin teña masiñiny iñy mampikamba lamba sy kofehy da mampikamba lamba miaro lamba avao koa.